ikiiki. ikiiki maoli nō kēlā me kēia wā o ka makahiki. Ma nā mahina ʻo ʻOkakopa a me Iune ʻoia ka wā <hesitation> maikaʻi. ʻoia ka wā ʻoluʻolu e kipa aku ai i ka ʻāina ʻo kenya. A he <hesitation> ua kekahi akā i kēia manawa ʻānō he kanaonokūmākolu kekelē a he ikiiki loa.